Raha ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny elefanta indray no resahana, ny elefanta de le izy 'lay manana ao- ny orony iny, iny orony iny lavalava de iny sady afaka hisotroany rano iny no afaka ohatra hoe hakany hanina ohatra hoe ravin-kazo, de sintominy amin'iny orony iny le izy de alefany mankany am-bavany.